Ada tun ada dansa ada amine man inama amtan get koda kuli wot chachase inama wot dufe koda durani wot chachaseni wot midafeteni wolintabeteni ada tun yaani wo midasa inama barsisit inama hares ka durani koda midasa hinben koda ak kuroa faa ta ak barchuma fa ta ak shepani fa barsisine huji sun huji dansa mal arosa fa inama barsisine mal jebefete ak daga dargen.